Ty fomba fandanjalanjako ty fiasandohako ampesà ao aloha, miasa tse aho. Lafa feno amizay gny lohako, somary mijano kelikely tseky, mitofa. Vita amizay fitofa iny, lasa ndraiky manao azy. Lafa fenofeno ndraiky ty lohako, somary mitofatofa kelikely ndraiky, na miresadresaky amy namako reo, ataoko ze raha mampihomehomehy ahy, mahafalifaly ahy mba hahavitako gn'asako, mba tsy hamparary gny lohako.